Ny pataloa de misy ny patalo vita amin'ny jean, misy ihany koa ny patalo velon-drirana. Manao patalo jean enao na patalo tsotsotra a rehefa tsy hianjaika na tsy amonjy zavatra <hesitation> ambony fa oe andehandeha na oe hiala sasatra. Manao patalo velon-drirana kosa ianao rehefa ande hianjaika na amonjy fotoana amin'ny olona lehibe.